Turli xil lampochkalar mavjud. Lampochkalar bu chirog' yonadigan o'rinchaga oborilib lampochka qistiriladi va ular to'langandan keyin ularga yuqoridan keladigan elektr orqali kuch beriladi va ular ishlashni boshlaydi.